إذا كان بإمكاني السفر بروح لليابان، أحب ثقافتها وأكلها وطبيعتها الجميلة، أريد أزور المعابد والحدائق وأتعرف على العادات والتجاليد هناك، الحياة في اليابان تختلف كثير وأحب أستكشف كيف يعيشون وكمان تجربة الزهور الربيعية بتكون شئ مميز.